Busa cara natudu ini susue na lo hataholi na sona bisa ini <hesitation> nanggenggengok ekona, boma ana bisa ini nalamame hataholi na, boma hataholi na neu lobe boe ana tunga.